Jamaa jamaa ikaa foe netetuu ňiŋ issaa je ika netetuo domo yaa ke kinetroroo ibaa keremaane moolu ye taa adomoo ikaa foe koo ňiŋ ka moolu daa suŋkanŋ.